هل تفضل استكشاف الفضاء أم المحيط؟ ولماذا؟ أفضّل استكشاف المحيط المحيط مليان أسرار، والكثير من الكائنات البحرية بعدها مجهولة بالنسبالنا. فيه عالم كامل تحت المية، مليان مناظر وأشياء ما نتخيلها، حتى فيه كهوف وأماكن عميقة ما وصلها الإنسان بينما الفضاء بعيد عنّا وما نقدر نعيش فيه بسهولة، أما المحيط، فيه حياة وبيئة قريبة منّا